<hesitation> شي أكيد إنه الحكومات يجب أن تهتم بالبيئة، وت- <hesitation> وتحاول إنها تدير أقصى جهدها إنها ت- تقلل يعني من أو تنقص من أي شي يضر البيئة زي الانبعاتات، الغازات السامة، <hesitation> لأن هادي البيئة اللي بيعيشوا فيها الأجيال القادمة ولو مفيش بيئة يعني وين بنعيشوا؟ وهي أهم شي يعني نشوف فيه.